أطرح عليه سؤالين، أول سؤال ما هي أكثر تجربة أثرت في حياتك؟ وما هي أهدافك ،وطموحاتك في المستقبل؟ هالأسئلة تعطي فكرة عن خلفيته، وقيمته ، تساعدني أفهم شخصيته بشكل أعمق.